Pitet nyo eng' kenya kechame kandoik, kikonyiti kandoik amu kandoik komi, ichek che indoiwech, kei nakamong'u, koicheket chemoko koiarorech, nepo aeng' kekonyiti kekonyiti ng'atutik chepo emenyo, ng'atutik ko uu chelen, ma- matkipar chi, mamechorse, aa tinam tukun chepo chii, kekonyiti kora ng'atutik ap emenyo, pitet nyo kora kechame ketepi eng' chomie, kechomien kokipiik ap emenyo, emoni nyo, ko komii chomiet komito komito komamii tukun chemokoi ketau kele kakiruskei eng' emenyo, kechome achek eng' pitenyo, kechome ketepi eng' oret nikisikchi, pitenyo kora kechame ketareti kei, ko ki piik ap emoni nyo, kitareti ematinwek alak. Ng'ot ko kakosan kei anan ko kamong ne ketareti ko ki piik ap emoni nyo pa kenya, nepo somok kechame ketareti akot tyongik, kecham etyongik ap tumi, ketame kele ng'o ma- makitwae tyongik maki lyoin, ke kanyiti piik chemito cheripe kuu tumwek kekonyiti, kekonyiti pik cheripe timwek, eng' ng'ot, eng' pitee nyo, kokipiik ap kenya, eng' pitee nyo kora kechame ketepi ak kokwandit, kokwandi kechame kora konikaleen kichame ketareti emotinwek alak kichame ketareti eng' acheke kuy kechame ketareti kora kong'omang kiy ne uu poryot kependi kipakele makiyae poryot, makilyoin, kechame achek kokipei kopite nyo eng' kenya.